I loko o ʻumi makahiki, manaʻolana wau ma ia wā e hiki ana iaʻu ke hele i ka ʻaha puka kulanui o kaʻu mau keiki. A i ʻole e kipa ana wau i kaʻu mau keiki ma ko lākou hale iho. A e hiki ana iaʻu ke kōkua iā lākou ma ka hānai a mālama ʻana i kā <hesitation> a lākou mau keiki. A maliʻa paha he keiki hou kaʻu kekahi.